طبعا افضل النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا لان دا بيساعدنى ان انا احافظ على تركيزى الذهنى طول اليوم وبيسعاد جسمى كمان ان هو يحافظ على نشاطه و حيويته لانه كمان النوم متاخر بيخلى الجسم مش قادر يعمل اى حاجه و النوم متاخر بيخلى الجسم و الدماغ دايما حاسه بصداع فانا افضل ان انام مبكرا واصحى مبكرا